De nuntu sa ndadi ngaham ma wara ara indonesia ke na mboto pahun nuntusa de tampu'u kaie ma caru podae nuntu sa hi'i maju akak si hi'i maju ra kamango dou ka na hi'i maju ra de maju kalo se mbojo re maju ele lido aka kusi rantadi romo ra sai ka nah maju ede de <hesitation> ntuwu ku moriron aka kuru maju kani warak sakali ede unga to'i de unga ngari bawa sih ele santula ka de mai rai lopo maju de nggahi mu mai ele mai ka omposa rai wawi sih pala wara wanga na de wawi de ondo wa ondo wara wanga na maju ke nantau wanga mai ele main de ncora <hesitation> ncora sambuda ron raba de omposa maju ma wontu ese doro sambori kesi maju ede re palas maju la sai ele kani waura kompa rau nuntu sa ne'epa sambele ni pahupar ne'e ngaha hi'i maju re <hesitation> pahupar caru nggahi dou deni hi'i maju re ne'e rakap ne'e sambele de edepa mai lon ndai nae palasa maju sia enta maju nda maju podan tau maju cou kombi de mai kantau lon deni De abu junari ka nggahimu na sodi kapoda ku bo maju bek bukti na sodin de alum maju co'in ne na nggali poda ura edepara tei romo ru mu la hanu deni sai de mamaju bahwa maju ndai romo ede de pa co'o ni de nuntu iha de weha mu sia deni wati bade poda ta <hesitation> maju ndaim maju coun dem kabuneku waur kantaum dou paidar rema de kadis karu'u kaip iu pala wati rema tasi de nuntu lipa hi'i maju de de wara ja ntuwun ngaha hi'i maju nuntu sa hi'in de na caru kadori lao ku wrasa tera nare sato'i pala na maci bune si kombi na beda lo hi'i capi ra hi'i sahe hi'i sahe dea pokoknya na lai lao hi'i hi'i mandede re pahupar caru na de ma caru wali de sabua de umpu sate umpu kusi ma caru poda sate umpu kamai kai caru na alum lao kili ku ndai ipa kengge doro ka lao kili ndai nggahi mu lao wa'ar embe reni lao sa'el ari de lao weki limar ini wo ntoina nga toto'i de lao limar ini de nggahimu lao kolo umpu ka Lao kili umpu rakap dula nggahi mu lowi sanca ku nggahi <hesitation> ngara na ni loakir losa wono rau ma wara dei kalombon de rakam ede ompo de cingga kalosa wea hi'in de ede ompo sate tau kai keca sto'i ni ompon maci sabua wali macalu ma caru re <hesitation> ntuwu ndadi lao ngaha de lao ngaha ari hanu kesi ari ncai bou ari panda akak sim caru poda lao ngaha romo weki tolur upa warak sabua cerita ma warasa lucun sto'i alu mu waur mai kuliah ara jogja ke lao ese kai ku lao ese sama lao lenga reni ngaran de la anas lao la bu worongga ese rasa ka edemai telfo lom la bu de <hesitation> mai talao ngaha ari pandat arie nggahi na talao tolu ta <hesitation> upa kai ari nahu ke <hesitation> de laopani nggahi ku alumu rece sam dou de ndadi ade ka cola kum dou waura ede lao kaira weki upa deni lao weli sai ja loi bawa ra kau kaim abu beliau de rakap rongga hari ari hidin ka pesa kaipara weki upa reni alum pesa colab dou pesa dua lao la anas de pesa karaka ne'e ni Sa karaka ne'e pokonya wauram wodo sih meja ma naru de ngaha kai pa <hesitation> sambi karouke doho reni rawa la anas re nggahi ndain na caru pa ringam dou de bune mbe'e kapip raba ura nggori ngaha nggahi mu wor nggori wor mbocu loko de ede par nggahim la bu de nggahi sia wati ncihi piti cola kai ke arie nggahi sia naeh de bek laon de nggahi ade ku derma rece runcaj am lao dawara piti mu nggahi ade ku ne'e mu <hesitation> mbei harapa ra kal anas nggahi mu tabe raka kaim piti de ra tira los kali ede ni recem sia lao ngaha ari panda re saja ra ndadi ngaham caru palam loa kabune cola ni de cua cola lo ngaha ndai ni la ana de cola weamu ndaik ake de kabunek lo cina adom loa paki si hi'i ra'a desabua wali ma caru wali de duna kusi awas sbawaka ndadi pana raumu lao ese rasa ka lao te'e duan wau nuntu sa ncihi ncao ntadi bawa se sbawa ka kengge nanga sih sori na'e lalo bune moti kameina te'e romo kai sakali re nggahi ngoa lom dou te'e kaip loko janga re anaee lokir loa de imbi kaipa ni cincao dou re na laom pama sih Mpama dou de na mpama kone karefa ra ponton nuntu sa nggahin de te'e kai pu loko janga re anae ompo ma loa duna ma na'e de lao te'e poda kair ni te'e lima mbua hawie awa nanga ka rakap te'e aim ngadi re alum ngina kai tios tio sidi ku hawi de lao tiora aim sidi rakam lao tio de loa lon udi de upambua ni alumu wou ngoru loko janga de bunek da mai kai udi saking wou ngoru de ringu de mancoki re sala lipa wua hawi dei asa udi ede sih ma ncoki poda pahupara nggonggi au na ha'a ao ku ne'em da sala de na made ni pala ede de mpama ompu ede re iraes stenga made wati wear imbi sampes ake mpama na ni deskali de te'en ntiri kaira karefa ni karefa ku si loa loa los skali de bune na'e wangga ni pala caru hi'i duna de re lowi sanca nggo ede ncango tumi ka caru lo hi'in de bubune bune uta hiu kesi hi'i na caru kami'i mi'i ndede pala pahun de bune kamau kuni de kambali walipa mpama ompu de skali warak skali de nggahin ni ceritan de umga hanu sih nga pose bawa Alum tiom sia de douma pina re tirwa'u wean waur ei mada ni edepa mai lo fikim sia de nggahi mu mpama ku paidar ei mada de mpama serita sia de nggahi mo <hesitation> wara ku dua mbua au duasbua dou ma mone lao sbua doum siwe ma cua ne'e angi na lao ya na lao lama ku cerita ma mone re pala <hesitation> ronggapom sia ma mone de aka tantonga alum ti disan tando aman de na rece ku londo iha si karna wati mbeina restur lama ede re rakam ede nggahi mi <hesitation> dei tantonga de nggahimu nggahi <hesitation> ma siwe re sara ompon terima de tana'o ka mai wehap ade nahu ke kani nggahim laju ncihi ncao ma mone wati sakola na alum jaman ma ntoi wati loan nggahi ma laju ni de lao tana'o rom sia ni fikim sia dei aden nggahimu na mbiar ni lokon de saking fiki na nontar tutan ere na ade saran ede re nggahimu boha ia londo iha ku si ede ku <hesitation> dai hanum sia ubam sia re de ubam sia de nggahi mu alum boha ai dei nggahi ma laju ku ke na taliku de paksam sia ke na pali londo iha terusa De hari lipu doum pose bawa de mpama ompu de sampesa riongga kai bingu kai ebingu kai sia re mone rangga ede sih ma bingu poda kaina de au ku mone rangga ke tiopom sia fu'u rangga nggahim au nggahim laju fu'u rangga ke de sampes ake wati nikam mbaru mboha lo mbaru mboha au mbaru tua lon ma mone deni sa bade kai nggahim laju ede taho penti sakola ana doho ede nggahi doum tutua se rasa ka de mbali wali pa aka ndadi ngaha ande ni <hesitation> warak sabua nadi ngaha ma caru ruan nggahi dou ara jawa ke <hesitation> gude ku ngara na de sakali alum saramba mai warak cinak la ya ntoi na sama ngge'e la'o neni sama ngge'e lao dei uma de ngge'e tolu lao la pati re <hesitation> alum tiara honda saramba mai re mori re ngupa di ngaha hido loko re tioro di ngaha tolu de wara los ina ina de ma lana kengge ncai de pala ndadi ngahan de <hesitation> tiom ndaik de nggahi mu dadi ngaha de na warna hanu si bau kombi wana cokla kaina lain dadi ngaha waum mbai nggahi ku aka del ya de coba up cinae na caru ruana tio nahu dei tikto ka nggahi la ya <hesitation> ede laosa la pati re alum rombo bune mboro rombo o'o rau sia de ka hu iyo depa ni Nah decoba weli kaira ni rakam wa'a ka dula nggahi mu de wati ara rasam kalai ni rasa maci lo depa ni de tira lo sampes ede we ngaham ndede